Eritsereto hoe mpintondra sambondagnitsy raikitsy raiky tambony zanabolana namboarin'olombelo egny iha. Misy hany no rano ampy va eny. Ino ny hataonao handania fotoa? <noise>